انا والله يعني احب أنواع مختلفة نفس امريكان بوب لاتين بوب وبعد الروك اند رول الجاز احب اكثر من نوع وكلهم يعني مفضلين عندي